Ingombe yamanya mundu mwene khari nuwinjiriza manzu nuwenya khusheva yene yakhumanya isingivaza ishiringanaza ushereefuzwa nishiringane na nururiho uvore mundu ashere khari avuriza mu mavere ga uvuriza tawe. Amarurize zamu ruti na we mwene isaindi vanyola inzu nindai ikari irimu, yavanna vanje vambezakhu, na vana vanje na vajukuu vambeza ikari indai, khari mbekhu numuriza wanje nivayinjire muhekhu ikavi ya vanavambere shichira ganyorekhanga nunyoli shindu ukhonyekhu wundi ukhavulakhukhonya wundi tawe paka umukhonye khu uvule khulekhaza ive unyangeza wenyene umanyee wenyene tawe ukhagula isukari ikilo indala ungwe wenyene murende nakhangwere khu tawe, genyekhana murende yize angwekhu isukari yeyo. Nuguli inyama yize anyanyekhu ukhanyanyaza wenyene umalefuzwa tuwe ndiono uvezaa ulivulai tawe, genyekhara varende viza vakhujenderekhu nivanyanya khu vindu yivi, khuree uri vulai ikhari yindi khuujinyole khandi khu vindu vimendekhe, khunyola vindu vinyishi, viruvekhu iyi virurirekhu iyi shichira uherekhu mundu, khari nurikha na shindu shimunzu uwekhu mundu khandi shindi lundi alakhurerakhu khulondekhana na ikavi yogo munzu.